Yeah in my life per our setting my mother having more influene on me you kow that when they when you na work home your ma will say you na eating so she can use la strategy or la method to use you to do anything so when she tell you haul water you na haul ley water you will na eat ho so when you think on that where you pass round pass round where you will find food you just got to haul the water so my mother have more influence on me for now because I'm single I na married I stay with her so she have more influence to tell me to do something and then she will have punishment so that I can use that when I think on that punishment I will always do what she want me do.